सौदी अरेबिया चा खासाळपान म्हुटल्यार वाळवंटी हावामान। देशाच्या साउथवेस्टर्न पार्ट सोडलां जाल्यार अर्धसुक्या हावामान दिसा‍ं येता। मध्य वातारांतलो गिमाचो काळ सांको उष्ण आनी सुको आसां भिडल्यां वातारांत सत्तावीस सेल्सियस तेह त्रीचाळीस सेल्सियस आस्ता।